komið þið sæl í menningunni í kvöld ætlum við að fjalla um eina leiksýningu verkið andaðu eftir sem leikfélagið fljúgandi fiskar setur upp í Iðnó leikstjóri er Þórey Sigþórsdóttir og leikararnir eru bara tveir Hera Hilmarsdóttir og Þorvaldur Davíð Kristjánsson og hingað eru komin Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson til þess að ræða þessa leiksýningu hún hverfist um par sem stendur frammi fyrir spurningu sem nær einhvern veginn að sameina stór og smá áhyggjuefni spurningunni

hvort þau eigi að eignast barn eins og segir í kynningu á leiksýningunni þá er þetta snarpur dúett milli konu og manns í miðjum IKEA draumnum já þau standa þarna inni í IKEA tvö og byrjar í miðju samtali við vitum ekki hvað kemur því í gang en þetta er eitthvað sem þau komin í gang þessi stóra spurning og og manni líður svolítið eins og maður sé að njósna um þau eins og maður sé að hlera þau standandi þarna og þau tala sjálf um það einhvern veginn

þessar hversdagslegu aðstæður til þess að draga upp mjög stórar heimspekilegar spurningar sem gæti virkað svolítið heppnast samt mjög vel hann hann fjallar um stóru spurningarnar þetta er ungt par sem stendur frammi fyrir þessari ákvörðun svartsýnt á framtíð heimsins

ekki nein trú á því að manneskjur geti breytt aðstæðum sínum eða heiminum nákvæmlega það er það sem er dálítið vel gert

í þessum skrifum hjá þessum unga höfundi sem er

rúmlega þrítugur og þetta verk hefur farið sigurför um nokkur lönd að undanförnu og voðalega gaman að fá þetta hingað svona fljótt og

það er Hera sjálf sem þýðir verkið

það ekki jú og textar sem virkilega hleypa út um holt og hóla og snýr sig og vindur sig og krefst mikils af þessum

tveimur leikurum mjög mikils því að þau fara yfir víðan völl

aðallega samband þeirra sérstaklega samband þeirra gagnvart þessari stóru spurningu sem kannski allt ungt fólk spyr sig kannski nú á dögum og mér fannst í raun og veru þetta alveg stórkostlega flott leiksýning og mikill léttir að fá að sjá tvo leikara

fyrir framan okkur og fara

með þennan texta strax með þeim í liði af því þetta er

gaman að fylgjast með

engin leikmynd engin leiktjöld ein lýsing þau hafa ekkert varla búningar varla búningar það er í mesta lagi að það sé tekinn einn skór og notaður og

tilfinningin sem maður fær þegar maður horfir á þetta er eins og maður liggi á hleri eða verði vitni

að nánustu stundum pars í svefnherberginu í lífinu þar sem enginn annar er vitni en án þess að vera vandræðalegt til þess að knýja sýninguna áfram það eru búnar til sviðshreyfingar sem byggja í raun og veru á

þær nýtast mjög skemmtilega vegna þess líka að uppsetningin er þannig að áhorfendur sitja allt í kringum leikarana þá segir það sig sjálft að leikararnir verða einhvern veginn að dansa verkið hringinn í kring hringinn á sviðinu til þess að ná til allra áhorfenda ekki satt jú tangó er mjög viðeigandi fyrir þessa tegund af verki já

það er ekki sinu sinni tónlist þannig að þetta er þetta er virkilega þegar við ræddum um þetta þetta er

þarna virkilega reynir á leikstjórann og leikarana tvo maður sér ekki mikið af svona leikhúsi allavega ekki upp á síðkastið nei það eru engar umbúðir Íslenskt leikhús er mjög sjónrænt þessa dagana þarna er þetta mjög

þetta er umbúðalaust og ég fór að hugsa dálítið þegar ég var að horfa þetta hvað það væri gaman ef við gerðum meira af því að kynna þau kynna höfunda og gera

einfalt á yfirborðinu þetta er kannski flóknara fyrir leikarana að takast á við þetta en hreyfingarnar eru sviðsmynd í þessu tilviki

einhverju leyti það er spennandi að sjá þessa ungu leikara sem flest höfum við séð áður kannski á hvíta tjaldinu frekar en á leiksviðinu já Hera hefur ekki

á leiksviði og það var eiginlega unun að horfa á hana eins og þú segir tvö þau eru mjög fallegir leikarar og ég fór strax að máta þau við önnur hlutverk í framtíðinni hvað þau gætu leikið í framtíðinni

við viljum fá þau oftar á svið við erum með heilt leikár í huga

þeim tókst að skapa ótrúlega mikla nánd milli sín og vera trúverðug í þessu þessu mikla verki sem þau þau fara yfir heilt líf mér fannst verkið vera sterkast og kannski beittast þegar það er svona

rétt já sem er svolítið frískandi já já einmitt

þetta fór aldrei yfir strikið í það eina sem mér fannst kannski hefði verið hægt að hugsa út í það það er mikil snerpa en það hefði

þétta þetta aðeins þú nefndir

einhverjum tíu til tuttugu mínútum styttra sjötíu og fimm mínútur þetta er alveg hundrað og tuttugu mínútur en sýnir er jafnframt ótrúlegt úthald þessara leikara og á einhvern hátt tekst þeim að halda áhorfendum

sinni nánu stemningu allan þennan tíma þrátt fyrir allt algjörlega mér finnst þetta vera eitthvað sem maður á að hvetja fólk til að fara á og sjá

maður fór stundum að hugsa um brot úr hjónabandi sem er svipuð sýning um tvær par sem er að leika en þetta er öðruvísi samt og þetta er yngra fólk og nútímalegra á einhvern hátt önnur umhugsunarefni svona efnislega loftslagsbreytingarnar brot úr hjónabandi fólk sem er fætt á níunda og tíunda áratugnum þarna fáum við líka framtíðarsýn þessa fólks vegna að við fylgjum því alveg út á enda þannig að við mælum með þessari sýningu í Iðnó jú jú þetta er reyndar ósköp þunglyndislegt

það eru líka þarna mjög fyndinn texti og fyndinn leikur þau fara allan

mikill húmor mikill húmor í þessu glæsilegt þakka ykkur kærlega fyrir komuna gott kvöld dans og

la la land hefur slegið í gegn hjá áhorfendum jafnt sem gagnrýnendum hún var tilnefnd til fjórtán Óskarsverðlauna á dögunum og jafnaði þar með met myndanna

ætlum að rýna aðeins í hana með Ásgrími Sverrissyni leikstjóra en byrjum á að sjá brot úr myndinni

þarna sjáum við brot úr la la land þessari skemmtilegu söngva og dansmynd hver er galdurinn við þessa miklu velgengni sem hún hefur notið það gerist mjög oft að myndir sem fjalla um Hollywood þær eru svona elskaðar af Hollywood ég held að það sé voðalega þarna er verið að sögu Hollywood en hann er í rauninni að gera samt miklu meira en það hann vísar í aðrar kvikmyndir til dæmis franska kvikmyndagerð hann

og ég held að það sé engin tilviljun reyndar

þetta nær dálítið langt aftur hjá honum hjá leikstjóra myndarinnar já fyrsta myndin sem hann gerir tvö þúsund og níu heitir

sem er dans og söngvamynd í svarthvítu með eins og þessi hún er greinilega æfing fyrir þessa myndi ég halda á vissan hátt síðan er heiti myndarinnar er líka vísun í persónur úr þessari frægu mynd hlaut Gullpálmann á sínum tíma nítján hundruð sextíu og fjögur og var tilnefnd til Óskarsverðlauna og svo framvegis ein frægasta dans og söngva mynd sem Frakkar hafa gert og svo vísar hann í ótal Hollywood myndir og allt það það hefur verið tekið saman maður er búinn að sjá þetta á netinu bara mynd í mynd samanburður þar sem maður sér ein mynd sem er ekki minnst á og ég hef hvergi séð minnst minnst á en mér finnst kannski svona hvað tón varðar vera einna næst þessari mynd og það er mynd Francis Ford Coppola one

nítján hundruð áttatíu og eitt tvö eitthvað svoleiðis það er dans og söngvamynd sem sem gerist í Las Vegas þar sem hann byggir öll í stúdíói svolítið með svipuðum hætti og þeir gerðu í gamla daga og hún reyndist ofboðslega dýr og fór fór með fjárhaginn hjá honum um langa hríð en hún er

óður til þessara gömlu dans og

Hollywood en það sem er sérstakt við hana og

er skylt með henni og þessari er ákveðinn svona dapurlegur einmanaleiki í báðum myndunum já og það kemst

yfir þetta er svona

í báðum tilfellum en það er ofboðsleg nostalgía í þessari mynd hún horfir mjög mikið aftur aftur

eru einhver nýmæli í henni er eitthvað nýtt þarna

nýtt að því leyti að maður sér

fyrsta lagi að sjá dans og söngvamynd það er alltaf mjög þakklátt og skemmtilegt síðan er eitthvað sem ég myndi frekar kalla

það allar þessar

sjálfar skipta engu sérstöku máli það er hvernig þú gerir þær

sextíu og svolítið eftir það það sem þeir gerðu var svolítið sérstakt þeir tóku bandarísku

og tóku þær til

þeir gerðu ekki bara það þeir leyfðu líka persónunum í myndunum að láta sig kvikmyndir varða

skiptu persónurnar í myndunum máli þannig að

þeir gerðu kvikmyndagerðina að svolítið kvikmyndirnar sem slíkar að einhverju sem þótti merkilegt sport list það var í alvöru það var kannski svolítið í fyrsta skipti sem það var gert af einhverjum sannfæringarkrafti það er alveg gert hérna en þetta er skemmtileg mynd hún er léttleikandi en fjórtán er þetta ofrausn ég vil aðeins mótmæla þér að hún sé léttleikandi hún er nefnilega alls ekki léttleikandi það eru atriði í henni sem eru vissulega léttleikandi og þau dansa óskaplega fallega á köflum og þetta eru falleg

og dansnúmer en það

miklu alvarlegri dapurlegri andi yfir allri myndinni sem kom mér svolítið skemmtilega á óvart það er mjög vel gert og það setur hana svona það setur ballest í hana ástæðan

þessar fjórtán tilnefningar sem er mjög óvenjulegt Hollywood elskar svona vísanir í eigin sögu elskar að haldið sé uppi spegli af þeim sjálfum það er stærsta ástæðan hins vegar vil ég alveg halda því fram á hún

allar þessar tilnefningar skilið það er ekkert sem æpir á mann

skelfilegt rugl á ferð ef við ræðum tilnefningarnar sjálfar

sem la la land fær hvað stendur annars upp úr af þeim sem ég hef séð

er fín mynd virkilega fín mynd fær átta tilnefningar þarna já hún er mjög athyglisverð tilraun

stórmynd þetta er ekki

um risavaxinn her af vondum geimverum sem koma til jarðarinnar og ætla að sprengja allt í loft upp heldur er hún miklu meira

svona lágstemmd svo er það myndin Moonlight sem fékk líka átta tilnefningar og margir hafa spáð henni viltu veðja hvaða mynd hreppir hnossið ég held að la la land muni taka þetta

margt til þess hún fær svo margar tilnefningar og svona en mér finnst dálítið áhugavert að sjá og upplifa að hún er fá svolítið sem er kallað backlash það er að koma alls konar krítík á hana þar sem fólki virðist á einhvern hátt ofboðið kannski er það út af öllu þessu magni tilnefninga og kannski er það út af því að hún er dans og söngvamynd sem er

hefur ekki notið mikillar virðingar og mörgum finnst asnalegt sumir segja að

djassskor í myndinni sumir segja að djassinn sé ekki nógu hreinn í henni aðrir kvarta yfir því að hún er of hvít sumum finnst hún óraunsæ það gæti eitthvað spilað inn í en samt mín tilfinning að hún muni rúlla þessu upp við skulum stoppa hér áður en við brestum í söng kærar þakkir fyrir komuna Ásgrímur

þið sæl þrettán hópar eru skráðir til leiks í danskeppni Samfés sem verður haldin í fyrsta skipti á föstudaginn í félagsheimilinu á Seltjarnarnesi keppnin er arftaki hinnar fornfrægu keppni í Tónabæ þar sem

margir upprennandi listamenn stigu sín fyrstu skref Bergsteinn og Einar Rafnsson litu á æfingu og kynntu sér líka nýja sjónvarpsþætti sem gerast á gullöld Freestyle keppninnar á níunda áratugnum starfsmennirnir í félagsmiðstöðinni voru eitthvað búnir að segja okkur frá þessu að þetta væri að byrja aftur núna aðeins öðruvísi svona svipað en áður hafði ég ekkert heyrt um það þótt

keppnin í Tónabæ sé keppendum í dag kannski gleymd var hún lengi einn af hápunktum unglinga menningar hér á landi blómatími hennar var frá miðjum níunda áratugnum og fram á þann tíunda hún hefur æft dans í tíu ár vá hún hefur ekki gert annað en að dansa síðan hún fæddist hún kemur frá Frostaskjóli við lögðum allt í þetta ég var bæði að keppa ein og svo var ég í hóp sem hét þrjár af okkur voru í Hagaskóla það var dansað út um alla ganga þar og þetta hafði bara allt að segja svo var ein mamman sem saumaði búningana og við æfðum á hverjum degi við æfðum mjög stíft fyrir ég var í fimleikum en hætti svo og svo voru vinkonur mínar að byrja í dansi og ég ákvað bara að skella mér með og svo er þetta bara geðveikt gaman

og fíla okkur í dansinum

mikið lagt upp úr tónlistinni því þetta þurfti að hafa hægan kafla og hraðan kafla þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði tónlistin skipti miklu máli

aftur í tímann það er ekki nóg með að freestyle keppnin hafi verið endurvakin framleiðslufyrirtækið Pegasus undirbýr nú í samstarfi við sjónvarpsþætti sem gerast á gullöld keppninnar á níunda áratugnum þetta er sem við erum að skrifa ásamt tveimur öðrum sem fjallar um tvær unglingsstelpur nítján sem eru í Hlíðunum þær eru þeirra sögusvið

sem var haldin í Tónabæ og var

þurfti ekki að fara í mikla rannsóknavinnu af því ég var þarna þannig að ég var í Tónabæ að fylgjast með þessum keppnum og liði mínu þar og þarna voru engir snjallsímar og samfélagsmiðlarnir voru ekki komnir maður þurfti að fara og finna félagana þess vegna var Tónabær svona freestyle keppni svo frábært fyrirbæri af því þar gat maður þess tíma að vera að fara og hitta fólk krakkarnir sem voru að vinna þessar keppnir urðu svona

og voru á öllum forsíðum tímarita og þetta var alveg risastórt sko þessi endurvakning á keppninni hún kemur kannski á besta tíma fyrir ykkur eigið þið ekki eftir að fara á stúfana og leita leita að efnilegum dönsurum og leikurum algjörlega nítján hundruð tuttugu nítján hundruð þrjátíu og fjögur Grímsvötn

nítján hundruð

nítján hundruð sextíu og þrjú Askja nítján hundruð sextíu og þrjú Surtsey

nítján hundruð áttatíu og eitt krafla nítján hundruð áttatíu og vetrarhátíð í Reykjavík tvö þúsund og sautján og núna er þetta ljósaverk komið í gang

á framhlið Hallgrímskirkju ásamt hljóðverki sem listamaðurinn Ingvar Björn vann ásamt Magnúsi

kemur beint frá íslenskri náttúru og af henni eins og annar hver Íslendingur eins og þeir segja hver heillast af og þetta kemur út frá

tækifæri að setja á Hallgrímskirkju svona skemmtilega náttúruöfl er bara draumur þetta er óvenjulega stór strigi til þess að vinna með þetta er einn flottasti vettvangur sem

er ekki hægt að neita fyrir það og í

heyrum við lesin upp ártöl og helstu eldgos Íslandssögunnar

er þessi jarðsaga Íslands þér hugleikin það sem er að gerast einmitt í dag bara

í okkar náttúru það er ekki hægt annað en að heillast af því en

þetta er náttúrlega það sem er með eldgos þau eru svo rosalega öflug kost á því að smella sér upp í Holuhraun eða Eyjafjallajökul að reyna að fá þau hingað í borgina er

sterk hefurðu sjálfur hugsað þér að mæta á eitthvað á vetrarhátíð

Bergsteinn Sigurðsson getur frætt okkur meira um dagskrá vetrarhátíðar sem nú fer í hönd hann er kominn með góðan gest sem getur sagt okkur frá já

takk fyrir það Halla hingað er komin Áshildur Bragadóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu sem hefur veg og vanda af skipulagningu vetrarhátíðar hvað ber hæst í ár Áshildur vetrarhátíð hefur ekki verið jafnstór eins og hún er núna við erum með yfir hundrað og fimmtíu viðburði sem verða þessa fjóra daga meðan hátíðin stendur yfir það sem er nýtt er að við erum með hlaup sem heitir það verður hérna á laugardagskvöld og ég vil hvetja fólk til þess að kynna sér það og taka þátt eða í það minnsta koma hérna inn í miðborg og fylgjast með því það verður

keyrt í gegnum miðborgina við erum með ljóshestareið og við erum með sundlaugar og söfn opin á laugardags

alveg frá upphafi og við erum með fjörutíu og fimm söfn sem ætla að taka þátt í þessu með okkur núna aldrei fleiri söfn sem hafa tekið þátt meðal annars Pönksafnið og það er bæði einkarekin söfn og auðvitað menningarstofnanir bæði í sveitarfélögunum sveitarfélaginu okkar Reykjavík og líka nágrannasveitarfélögunum því þetta er samstarfsverkefni allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu maður sér að hér er múgur og margmenni og mikið af ferðamönnum er jafnmikið í þetta og Íslendingar við erum ekki að miða dagskrána neitt sérstaklega að ferðamönnum við vitum að ferðamenn njóta þess þegar það er eitthvað sérstakt við að vera í borginni þeir sérstaklega á svona vetrartíma eru alltaf að leita sér að einhvers konar afþreyingu og það skemmir ekki fyrir þegar það er hátíð í borg eins og núna

glæsilegt ljósaverk hérna á veggjum Hallgrímskirkju

svo sjáum við hesta í bakgrunni sem sem glittir í hvað er á seyði þar við fengum Fák til samstarfs

að þetta snýst um listir menningu hreyfingu og útivist og við erum að hvetja til þess og þau ætla að fara niður Skólavörðustíginn og eru með hestana í lifandi ljósum þetta er samspil ljóss og myrkurs vetrarhátíð og við ætlum að enda

slökkva ljósin í miðborginni á sunnudagskvöldið milli níu og tíu gleðileg hátíð og góða skemmtun um helgina

verið þið sæl ég varð eitthvað svo þunglynd í byrjun árs sem birtist í þreytu og því að eitthvað hræðilegt myndi gerast fyrir mína nánustu ég skammaðist mín hálfpartinn fyrir þunglyndið svo ég var ekkert að flagga þessu sem varð til þess að hugmyndirnar urðu enn hræðilegri eftir komst ég að því að mig vantaði trú trú þess eðlis að allt færi vel einhverra hluta vegna hringdi ég þá í prest svona ef mann vantar sykur færi maður út í búð nema nú vantaði mig trú og hringdi í prestinn en ég skammaðist mín reyndar líka svolítið fyrir það en svo kom hún færandi hendi með brauð

brauð ost djús og túnfisksalat og lagði á borðið ég bjóst svo við að hún myndi koma mér á hnén og við myndum biðja saman og bless farin en í staðinn sagði hún mér að hitta annað fólk og

meðan sólar nyti við kvaddi svo og ég varð eftir og horfði á brauðið ostinn og og sá að þetta var allt trú og

það að hitta annað fólk væri trú og að fara út í sólina fór út í sólina og rambaði þá á þrjá smiði sem voru að reisa hús úr rústum og ég spurði hvað er þetta þetta er gamall

átján hundruð áttatíu og fjögur sagði einn þeirra og hafið þið fundið eitthvað spurði ég nei ekkert nema nema jú einn brjóstahaldara brjóstahaldara meira að segja bleikan sögðu þeir einhverra hluta vegna fannst mér nú að þetta væri trúarlegur brjóstahaldari jafnvel af Maríu mey eða Guði sjálfum